Hita mihitsy hoe hainao tsianjery ny momba ahy manontolo! Na tsy miteny ary aho dia efa fantatrao hoe inona ny zavatra tena tiako indrindra. Sambatra ery mihitsiny aho manana anao ity ka!